କିପରୀ ଗୋଟେ ହାଥୋଡୀ କୌନ୍ତା କୋ କାଥାରେ ଗୁଶେଵା ପାଇଁ। ସହାଜୋ କରେଂ ସେଟ ଆଜ ହମେଂ ଦେଖୀବା ପ୍ରତମେ ସକ୍ତି। ପ୍ରଯୋଗ କରୀ ହମେଂ ଗୋଟେ କୌନ୍ତା ଡିକୁ ହାଥୋଡୀ ଦ୍ଵାରା। କାଥା ଵିତରେ ଗୁଶାଈ ପାଈବା ଅଗ୍ଗାତା ଏବଂ ଗତୀ ସ୍ଵାଗତା। ଦ୍ଵାରା ହମେଂ ଗୋଟେ କୌନ୍ତା ଡିକୁ ହାସାନୀ ରେ ଗୋଟେ କାଥା। ଵିତରେ ଗୁଶାଈ ପାଈବା ସହାଜୋ କରୀ ପାଈବା।